<hesitation> Emi dze famu tsena yɛ me dɛw papapapaapa nkanka aber a medzidzi osiandɛ metsena egua do a egua no wɔ sor a ɔnnkyɛr na me mfe yɛ meyaw <hesitation> "couch" mu so metsena m' a adɛ gyedɛ ɛmoa wo ho bi wɔ hɔ a ɔwɔ sor, bi wɔ hɔ a ɛtsenaa mu a na akɔto m'. Naaso famu no etse na w'enyi kom mpo a ma ohia anye dɛ ɛbɛpa- bɛda ayaya bɛtwer enaa nye n' ɔwo na ɛkɔ n'. Ntsi emi de famu tsena yɛ me dɛw paaaa edzidzi na ɛtsena famu a etum dzi edziban no ma edziban no kɔ wo ho owurawura wo ntsi famu tsena de obia nnyi hɔ a obenya.